Karaza bibikely aiko koa zashy da maro izy io ka satria hitan-tegna matetika ao gne lalitry e mandrembindremby da magnosy a tegna io, e moka zagny moa sy ahita tory ame hariva mihisy, gne visika mihinamihina e poti-sakafo da mizaly a siramamy aminazy ka, e kadradraka zagny moa, ao gne co-coccinelle igny ame voninkazo ary manko ary misy an'igny, e tintely vi- bibikely aby manko fangia an'io, ao gne e moka igny eky efa voazakako, a koa zay zashy bibikely aby zay.